Tëtäguasu Japon kuae japonereta jeko iporayae jaereta mbaeti oyembonguia jare tatavi oikua kiapeko <hesitation> oi retavae oike opereta yave guinoi mopeti icajon oeyavaera ipiru jokope jaema oike ope yave omondereta <hesitation> mopeti meria orupigua jaema oeyave omondeye iru meria jaeramiñovi tureta omee yave misiaretapeyave <hesitation> korepoti omeetako supereta <noise> tupapirepe jokuae jekoreta gueru arakaeguiema jaeramiñoviko tanta <noise> oiporureta yigua kua ipuerevaera oyaporeta mbae ïa ïa jokuae jaereta <hesitation> ipuere icostumbre jaeko omboyepa tupapire supe jeireta que omboaplica oï ciencias espacial <noise> jaereta oime guinoi mopeti coete especial kuae jaeko oasa <noise> mopeti kuarasiti <noise> jaema oyaporeta <hesitation> yasi yaguiye iyapipe ojo opou jokuae <hesitation> jetarareta iyiviape, jaema oyaporeta eremonia supe <noise>